sanotaan että Soarjärveltä eikä - eikä Saarijärveltä
niinhän se on
joo
jos ensin pantaisiin tuohon missä te olette syntynyt ja milloin
minä olen syntynyt niin ensimmäinen päivä elokuuta seitsemänkymmentäkahdeksan
ja missä päin täällä
tuossa ihan järven toisella puolella Marjomäessä
jaa te asuitte siinä silloin
joo siellähän minä olen kasvanutkin oikein sieltähän minä sitten tänne jouduin tulemaan kun minä sen Pellonpään Hilman kanssa menin naimisiin niin sen höykällä tähän Pellonpäähän
jaa se oli Pellonpään tyttäriä sitten teidän emäntä
joo
minäs vuonna te menitte naimisiin
eiköhän se ollut se on se oli - sitten tulevana vuonna täytti se tämä sata tämä vuosiluku kääntyi me eikä se ollut mitä kahdeksansataa - yhdeksänkymmentä vai yhdeksän niin eikö se ollut vuotta vaille niin se kääntyi sitten tämä vuosiluku että tuli sata täyteen
mistäs te sen löysitte sen Hilman
no täältä minä Pellonpään kalliolta löysin sen
muistatteko te minkälaista aikaa se silloin oli
jaa minkälaista aikaa vai mitä
niin
kyllähän se oli mukavaa aikaa kolme vuotta minä sitä tarkastelin ja sittenhän minä sen kanssa - tein sen kaupan tuumattiin niin niin kuin yksi mies kanssa sanoi että kun se meni naimisiin niin sanoi että minä että no sinä menit jo niin minä menin minä ajattelin että mihin se tästä tulee että
olikos teitä paljon tuolla Marjomäessä lapsia
viisi
no missäs ne muut on
kolme poikaa ja eli neljä poikaa ja yksi tyttö
ketäs ne muut on
se oli Juhannes oli eli Iita oli ihan vanhin se Mäkisen Iita etkö sinä siitä olethan sinä kuullut tämän Hanneksen Mäkisen Hanneksen äiti sitten oli Juhannes ja sitten oli Hermanni ja sitten oli Heikki ja sitten on Onne Onne oli nuorin
mihinkäs se Onne minä en ole milloinkaan kuullut siitä
se on tuota se on nuo Rantalan poikien isä joo se meni Rantalaan ja Hermanni meni Mäkelään ja minä tulin tänne ja sitten se vanhin poika jäi siihen Marjamäkeen
no minkäslaista se oli pienenä poikana siellä Marjomäessä mitä sitä tehtiin kesäisin ja
no kyllähän sitä sitä pienenä tehtiin sitä uitiin ja ongittiin ja kaikkia kaikkia pelejä niin kuin poikakurilla heitettiin painia ja väkikiveä nostettiin ja semmoista se oli ennen niin kuin nytkin mutta se on toisenlaista nykyaikainen urheilu vaan kyllä sitä silloinkin oli
no mikäs se juttu siitä härästä sitten oli joka
niin se putosi tuolta vuorelta vain härkä ja kun elukat kulki tuolla vallanmetsässä ja ja sitä haettiin sitten metsästä eihän sitä löydetty ja kylistä eikä mistään sitten aikojen päästä niin yksi mies oli marjassa niin se löysi siitä vuoren alta sen sitten se oli jo niin mädännyt sitten eli tuota se sillä keinoin kun korpit alkoi siellä huutamaan niin se meni katsomaan sillä keinoin se sen löysi kun se menee ihan ihan heti niin vuoren reunaa meni niiden lehmien karjatie heti niin että kumma kun ei siitä pudonnut ennenkin ja sitten kun me sieltä rassattiin kanssa sieltä vuoresta oletko sinä kuullut niistä vuoren yrteistä - kasvaa semmoinen niin kuin sananvarpaat semmoinen lehti ja sitten siellä oli juuri niin kuin lillukan juuri ja se oli sitten semmoista oikein hyvää sitä sitten suussa pidettiin joo niin niitä rassattiin sieltä sitten sieltä kanssa niin kyllä siellä oli vaaralliset olot monasti kun siellä vuorten kolossa
pitikö teidän paimenessa olla
-- sehän se nyt oli aina pahasilla ensiksi lampaita paimentaa ja sitten kun lehmät päästettiin sitten lehmien jäljessä kulkea sitten aina oli noin palvelija meidän pahasten följyssä sitten lehmien paimenessa sitä noin viikkokausi lehmiä paimennettiin kun ne tuolla metsässä kulki niitä oli niin veteliä ja ne oli ennen aikaa lehmät huononlaisia ne jäi rapakkoon monasti niin että tiesi mennä sanomaan että tulivat auttamaan pois joo ei ne ollut tuommoisia hirviä kuin nyt nuo lehmät no näette kun ei heiniä annettu kun sitten vasta pikkuisen kun ne poiki niin sitten vedessä haudottiin tuollakin Marjomäessä niin semmoiset ketoheinät sitten pantiin eri latoon heti jossa oli joka sortin heinää josta sitten niille lehmille tehtiin sitä haudevettä oljet vain ja ja vielä muutakin ne antoi minä muistan sen kun kanerviakin syötettiin yksi vuosi minä olin jo aikamies tuolla Marjomäessäkin ja täällä Pellonpäässäkin yhtenä vuonna tuli niin huono ruokavuosi niin tuolta metsästä kyllä sinä kanervat tiedät niitä sirpillä leikattiin ja pantiin semmoisiin kasoihin sitten talvella tuotiin ja lehmillä syötettiin
lypsikö ne lehmät sitten talvella mitään
no ei suinkaan ne paljon lypsänyt ja sitten ne keväällä ne sitten kaikki poiki kun eihän niitä tuolla metsässä sitten hakivat härät ja sitten sitten ne aina keväällä kaikki poiki monta yhtenäkin päivänä ei se ollut semmoista niin kuin nykyaikainen
oltiinko siellä viikko yhtä mittaa siellä - paimenessa
joka päivä ja se oli sitten semmoinen vielä silloin kun lampaita paimennettiin ensimmäisenä päivänä kun tuli paimen niitä tukistettiin sitten että lampaat kasvaa villaa paremmin no sitten taas kun lehmä lehmiä ensimmäisenä päivänä - sitten ne kasteli jahtasivat jossakin heti sangolla heittivät heti vettä päälle että se oli muka kanssa sen merkki että lehmät lypsää sitten paremmin
saatiinko sitä kesällä sitten voita
joo voinhan ne sitten tuota kirnusivat siinä ethän sinä ole mäntäkirnuja nähnyt niitä vanhoja
olen minä nähnyt
jaa jotka on näin korkeita semmoisessa ja sitten niin eihän niitä ollut - sitä kaupaksi saanut voita mihinkään jossa oli enempi karjaa niin se pantiin korvoon ja sitten syksyllä tuli tuolta mistä tuolta kaukaa sitten ostajat jotka osti ne voit ei ne ollut oikein hyviä voita
ei varmaan kun niitä koko kesä kerättiin
niin ja sehän tuli monen näköistä sitten eihän se aina joka kirnussa ollut yhden - silloin ei käytetty väriä eikä mitään se oli kirjavaa sitten kun papitkin keräsi kun ne saivat voita sitten niin se oli naula oli naulan sai rovasti lehmältä ja sitten kappalainen sai puoli naulaa - ne keräsivät sitten syksykesällä niin se oli täällä Muittarilla ja keruupaikka ja sitten Lehtolassa ja ne meni Pylkönmäelle kun Pylkönmäen pitäjä oli yhtenä niin kyllä sinne tuli monenlaista voita
saikos ne
sinne sekaisin vain korvoihin ja kylläpähän ne mihinkähän lie sitten myyneet ne kyllä ne kaupaksi sitten ne pappilasta möivät tuonne mihin välittivät meren rannalle ne niin kyllä se oli semmoista sekin aika
pitikö niille papeille antaa muuta kuin sitä voita
joo sitten se oli päivätyö vielä yksi yksi päivä tehtävä työtä ja sitten tuota niin sitten jyviä en minä muista sitä määrää se oli manttaalirätingin jälkeen talon koon jälkeen sitten se jyvämäärä ohria ja rukiita ja niitä piti antaa sitten niitä oli kuinkas monta niitä oli se oli rovasti ja sitten oli kappalainen sitten oli lukkari ja sitten oli suntio ja tuo haudankaivaja ja sitten oli vankivyöräri ja huutorättäri sitten joka oikeudessa huusi juttuja aina esiin niin se sai jyvät kanssa siitä palkastaan sitten se ei saanut sille ei rengännyt muu maksaa niin mutta se sai jyvät talosta aina no sitten kun tämä kellonsoittaja sitten vielä kuinkahan monta niitä tuli - nyt oikein
niitähän on vaikka kuinka monta
niin no rovasti yksi kappalainen toinen lukkari kolmas teemanni neljäs ja haudankaivaja - vankivyöräri viides huutorättäri kuudes ja se kellonsoittaja seitsemäs seitsemään paikkaan piti jyviä antaa niin tuolla kirkolla sitten oli ne määräpäivät kun ne kantoi niitä
siellä oli sitten joka kylältä
niin joka kylästä oli vietävä sitten jos ei vienyt niin se sitten maksettava talvella rahassa sitten ei sinne pakko ollut viemään jyviä ei mutta nehän vei jyviä rahaa ei ollut kun ei se ollut sekään sitten se päivätyö joka pappilaan piti tehdä niin kun ei se ollut kuin kuusikymmentä penniä niin ennenhän ne eihän siellä monikaan mutta nuo pienemmät nuo torpparit niin ne kävi tekemässä siellä sen päivätyön kirkolla käydessään ne urakan ottivat leikatessa niin eihän ne kauan siinä
mitenkäs kun ihmisiä haudattiin pitikö siitä antaa papille
no siitähän sitten jos isäntä kuoli niin vanhin isä - isäntä talossa niin se oli annettava lehmä vietävänä kuulepas minä puhun yhden jutunkin tuossa niin yksi mies puhui niin kuin täällä Pohjanmaalla sitten oli niin yhdessä talossa oli vanha isäntä ja nuori isäntä ja se kuolikin se nuori isäntä sitten niin sitten se meni pappilaan kirjoittamaan sitä kuolleeksi niin se sanoi heti sitten pappi että jaa sieltä tulee lehmä sanoi että ei sieltä tule se oli se nuorempi isäntä ai helvetti kun ne kuolee niin sekaisin oli sanonut pappi
papit taisi olla ahneita
no papit oli niin no nehän väkisinhän ne vei tämä Aakku-vainaa sehän se rettelöi kun siitä kuoli se nyt sen isä ja se se joutui sitten viemään lehmän niin sehän rettelöi se telläsi turkin päälleen ja nokesi silmänsä ja ja mitä se sen lehmän päähän telläsi kun se vei sitä lehmää pappilaan sitten se oli vietävä sitten pappilaan eli - kyllä sen sai rahallakin sen maksaa mutta jos ei maksanut rahalla niin se oli vietävä pappilaan lehmä
minkä verran se oli rahassa sitten jos ei sitä lehmää
ei se tainnut olikohan se neljäkymmentä markkaa kyllä se siltä semmoinen oikea hinta - sen aikaiseksi kun ne möivät möivät tuota lehmiä silloin minäkin vein yhden kerran markkinoille lehmän Jyväskylään semmoinen suuri oikein kahden vuoden vanha hieho oikein että se oli niitä ihan - niin kolmekymmentä seitsemän markkaa sain sillä ja Jyväskylään vein
taluttamallako te veitte
taluttamalla joo se on kaksi päivää vei tämä väli ennen kuin oli Jyväskylässä
oliko siellä joku paikka missä
markkinat silloin syksyllä syyskuussa niin sinne siellä oli noita sitten noita ulkolaisia ostajia että siellä sai kaupaksi no kun ei niitä saanut täällä kaupaksi joskus sattui kulkemaan semmoinen tuolta etäältäkin ostaja että semmoista se oli ennen se rahahankkiminen
missäs sitä oltiin yötä kun mentiin sinne markkinoille
no missä sattui aina täällä täällä Lannella ja jos ehti kun lähti aamusella sinne Uuraisille sitten oli mentävä siitä sinne ihan Jyväskylän viereen toiseksi yöksi että sitten aamusella pääsi viemään sinne markkinapaikalle lehmät ja siellä oli lehmiä kauheasti
joka puolelta toivat
joka puolelta kun ne toi yhtenä vuonna niin täältä Alajärveltä ja sieltä Vimpelistä asti semmoisen oikein heti suuri karja silloin oli tullut semmoinen huono ruokavuosi niin tästäkin Mannilasta veivät kymmenen lehmää niin paljon vei niin ja yhdellä - yhdellä saivat - kolmekymmentäkaksi markkaa mutta niin niin että keskiarvo tuli kaksikymmentäviisi markkaa niin lehmää päälle niin semmoista se oli aika kyllähän se oli sitä sanotaan nyt nykyaikana niin että no mikäs silloin oli kun oli kaikki niin halpaa mutta kun ei ollut rahaa niin vaikka se olisi ollut kuinka halpaa
oliko siellä hevosia markkinoilla silloin
oli hevosia se oli sitten niin se ensimmäinen päivä oli se lehmämarkkinat sitten toisena päivänä oli hevosmarkkinat
olitteko siellä hevosmarkkinoilla
olinhan minä siellä niin monta kymmentä vuotta melkein joka markkinoilla katsomassa minkälaista se oli
muistatteko sitten minkälaista se oli
kyllähän minä kyllä minä niitä katsastin oikein minä en minä niin siellä eihän minä monasti siellä hevoskauppoja tehnyt mutta se oli niin hupaista katsoa kun ne siellä oikein ne koijarit veivasi yhdenkin jutun minä puhun eikä sitten nyt minä olinkin täällä viimeisiä vuosia minä olinkin niin kuin isäntänä minä olin hevosen ostolla niin minä siinä sitten tuo se Rutas-vainaa oli minun följyssäni no siinä oli sitten semmoinen vankka hevonen seisotti siinä ja semmoinen pikkuinen ukon tallukka ja semmoinen lakki korvilla huono ja se - sarkapalttoo päällä vyöllä kiinni ja minä sitten kysyin että onko tuo myytävänä joo kyllä tämä myytäväksi tuotiin minä kysyin mistä te olette sanoi että Keuruulta ja semmoinen hyvä vankan näköinen hevonen oli se alkoi kehumaan sitten sitä hevosta sanoi että tämä on semmoinen hevonen niin niin että siinä on kuusi hevosta siinä talossa ja tämä oli sen tyttären nimikkohevonen ja tänä aamuna kun lähdettiin niin itku tytöltä pääsi kun näki että nyt tuodaan markkinoille sanoi lähdetäänpäs ja koetetaan no minä - koetetaan vain ja me ajettiin sitten kun se oli se siihen hipposradalle meni niin kuin sen radan keskikohdalta että siinä oli sitten suoraa kumpaankin päin no sitten me ajetaan sinne toiseen päähän tänne oikean käden puolelle ja se seisottaa siellä sitten ja rupeaa puhumaan sitten kaupasta niin silloin lähti jo tulemaan yksi minä tunsin yksi Tampereen mies sitten jo sinne ja sanoo että tuossahan on semmoinen hevonen niin että hän on tuolta Oulusta kotoisin niin meidän pitäisi kolme tuommoista vankkaa hevosta ottaa minä arvasin että se on yhtä porukkaa minä että no tehkää vain kauppoja minä lähden - älkää menkö koetellaan vielä ja puhutaan minä että no tehkää te vain tutut miehet keskenänne kauppoja Rutanen sitten katsoi sieltä jo niin se lähti sitten jo tulemaan niin kun ajatteli että jos se on minkälaisia koijareita niin sinne mutta kyllähän minä ne katsoin aina mitä ne on kyllä ne oli semmoisia sitten sitten minä olin näiden Pikkulan poikien kanssa kun ne oli hevosenostolla nyt ihan ihan että minä toistakymmentä vuotta on ne oli ensi kerran markkinoilla sitten niin nauratti sitten niillä kun ne olisi saanut niin niitä hyviä kauppoja - yhtään hevosta niin ne meinasi ihan väkisin vain tupata ja tekee sivullinen vain sen hevosenomistajan puolesta niin kuin kauppaa ja se sanoo että jo se hevosen omistaja että no kyllähän tämä halvaksi halvasta menee mutta menköön minä lähdin kävelemään heti pois siitä ja kun minä näin että eihän sitä passaa poikien ottaa pojat lähti jälkeen ja sitten kun ne yhytti taas niitä hyviä - kyllä minua nauratti minä että älkää vain menkö mihinkään kaupantekoon tehkää kauppaa mutta älkää vissiä tehkö että minä olen tässä niin tulkaapa minun luokseni ne tulee vähän ajan päästä aina ja nyt olisi taas semmoinen kauppa siellä niin että siellä yksi mies kauppaa yhden minkä se on agronomin rouvan hevosta se on se sanoi eikös tekin tiennyt sehän siinä auto-onnettomuudessa meni se agronomi ja sille rouvalle tämä - hevonen ja sillä on tuo iso puutarhanhoito niin se pitää hevosta ja kehuu oikein ja no eikä se sitten ollut halpa hintakaan sanoi että eli tuota tyyris sanoi että saatte lähteä sinne rouvalle maksamaan hän ei ota ollenkaan rahoja tehdään semmoinen kauppa että se rouva ottaa kevätpuolella tämän hevosen takaisin sitten ja minä kuulostin sitten minä lähdin pois siitä - poikien luota minä että älkää ruvetko mihinkään kauppaan kyllä se on semmoinen - koijuuhomma tuo no sitten ne taas tulee vähän ajan päästä taas no nyt olisi semmoinen kauppa että kun siellä ukko möisi hevosen ja toinen antaisi heti kaksituhatta enempi siitä rahaa niin - niin kun tuota niin he ostaisi sen minä että älkää ostako kyllä siinä ukko pian katoaa se uusi ostaja että ei ne ole kuin semmoista yhtä porukkaa sitten minä näin sen samaisen agronomin rouvan sitten kun se oli samaa hevosta sitten huomenna kauppaamassa siellä en minä sille puhunut mitään niin mutta minä tunsin sen hevosen semmoinen niiden huijarien akka mikä lie ollut sitten minä sen miehen näin joka sitä kauppasi silloin se iltasella niin siinä kadulla minä että no nythän se oli se rouva jo tuolla kauppaamassa sitä se on vale se on meidän tallissa se hevonen vielä minä että kyllä sama hevonen oli ja semmoinen niin kuin nyt semmoinen ressikka akka on ei se ollut mikään rouvan näköinen ollenkaan ja kyllähän sen nyt tietää semmoiset rouvat nyt lähde kauppaamaan hevosta ukko suuttui kun minä sanoin että nyt se oli se rouva itse kauppaamassa siellä
ostitteko itse monesti hevosen markkinoilta
enhän minä tainnut kyllä minä taisin viisi hevosta ottaa ja kolme minä möin markkinoille minä täällä kotonani möin ne hevoset aina mitä liikoja oli ne oli semmoisia ei muita kuin semmoiset no täällähän minä möin ne kopukkahevosetkin mutta kun meillä oli hyvät aina nuo omakasvatit niin ne kävi täältä kotoa asti
ja minä olen kuullut että teillä on hyviä hevosia
joo
mitenkäs te niitä kasvatitte että ne niin hyviä oli
no en minä tiedä ei suinkaan ne tarvinnut mitään muuta mutta minä siltä niitä kesyttelin mutta että en minä ihan pitänyt niitä semmoisina niin kuin villielukoina kyllä ne oli niin kesyjä tuolla kun ne oli siellä Myllyniityssä ja Tarvolassakin niin ei tarvinnut kuin huusi vain veräjällä niin kun minä kävin katsomassa aina kun siellä oli aina varsoja niin kyllä ne pojat tuli heti jytinä kuului vain
ajoitteko te kilpaa milloinkaan
no ei minä paljon ajanut olisinko kolme kertaa tuossa Pitkällälahdella tuolla
no miten kävi
sainhan minä palkinnothan minä sain kummallakin kertaa semmoinen oli kolmannen vetävä oma kasvatti ori ja jolla minä ajoin siinä ja sitten se oli kantakirjatamma se emä ja palkittu se varsa näyttelyssä ja minulla oli ne paperit ja se emä kuoli sitten ja täällä se jäi niin kuin kolmen vuoden vanhaksi se - sitten minä se oli kolmannen - että neljän vuoden vanhan minä vein sitten markkinoille ja minä möin sen sitten Hirvensalmen miehelle se oli sen rovasti Lundin tuttuja kirkkoväärtti sieltä käski tuomaan minun terveisiä Lundille oli vähän enhän minä nähnyt ne ja sitten se möi Mikkeliin sen hevosen ja näille Riipisille no oletko sinä kuullut jolla oli se - iso talo siinä Mikkelin vieressä joka on nyt semmoinen jokin mikä se on - koulutila ja sitten oli tämä Vartenniemen Alma tämän nyt Toivon sisar oli siellä siinä kartanossa palvelijana sitten jolle se minun hevoseni joutui no sillä oli ne kirjat sitten sen hevosen följyssä niin mitä sukua se on ja mistä se on ja kuka sen on kasvattanut ja kaikki niin se oli tullut sitten se isäntä sen tytön puheille ja sanoi että tunnetteko te Saarijärveltä semmoista että heillä on nyt semmoisesta kylästä otettu hevonen no sitten niin sieltä tuli sitten minulle kirja sanoi että jos teillä olisi toinen näin hyvä hevonen niin he antaisi puolen elämän siitä sattui aina että ne oli semmoisia hyvän tapaisia hevosia kyllä minä niitä kasvatin kyllä minä olin hullu sitten kun minä kun niitä välistä yhdenkin kerran kun oli viisi hevosta syksyllä kun piti panna talliin ja nyt ei ole kuin yksi eikä tahdo silläkään työtä no eihän minulla muuta silloin ollut mutta tuli kun oli varsoja oli tuossa lautanajo niin täytyi täytyi ottaa sitten vielä kesällä semmoinen hevonen niin kun oli kahdella tammalla varsat niin ne ei passannut sinne lautalle niin niitä oli sitten jo kaksi varsaa ja kaksi emää se oli neljä ja sitten se ostohevonen viides niin kyllä meillä ainahan meillä kaksi oli ja sitten aina oli varsa ja välistä kaksikin varsaa kasvamassa
olitteko te tuossa uittotöissä sitten
joo olinhan minä tuossa lauttoja kuljetin niin kuin ne nytkin kuljettaa mutta silloin kuljetettiin vain semmalla sortilla hevosella - tokko sinä pääsit näkemään tässä sitä vorokkia semmoinen pukeista tehty semmoinen niin kuin - isompi kuin tämä huone ja sitten semmoinen oletkos sinä nähnyt savirana no et sinä ole sitäkään jossa hevonen kiertää siinä on sitten semmoinen pyörivä keskellä niin se oli se pontut semmoinen se on tehty siinä on harjaorsi oikein ja pönkät joka puolelta että se on kova ja se nidottu nyt oli sitten honkaiset ponttuut jo viimein siinä oli sanotaan vorokiksi sitten tehty semmoinen kuinkahan monta niitä oli eiköhän niitä ollut kuusi ainakin vai oliko niitä kahdeksan jalkaa jossa oli semmoiset pienet kippurat sitten siinä - juuressa - ja se oli siinä sitten siinä pystytangossa keskeä se tanko ja - rautakara siellä tukissa että se pääsi - jonka - ympärille sitten kiertyi se varppi kun lauttaa ajetaan no sitten siitä lähti semmoinen tanko jonka päässä oli hevonen sitten joka se kiersi sillä lailla ja se kiersi sen varpin sitten varppi otettiin siinä oli kaksi ympärystä aina varppia sen että että se piti niin kun että se jaksoi lauttaa lautta mennä semmoinen ankkuri sinä et ole nähnyt ankkuriakaan semmoinen hirveä näin pitkä rauta ja sitten siinä semmoinen suuri koukku ja semmoinen melkein tämän tyynyn levyinen lehti siinä joka siellä varpin päässä se oli tuossa kumminkin melkein vain kyllä sitä sata metriä oli enemmänkin sitä varppia jonka päässä se oli ja se soudettiin sitten potkittiin tuolla lailla kiekuralta järveen niin kauan kuin se rauta tuli ja sitten se pulskautettiin sinne järveen toinen pää oli siellä ponttuulla kiinni sitten lähdettiin sillä kiertämään sillä vorokilla ja hevosella sitten se otettiin sitä myöten kuin sitä tuli niin sitten ukko se oli semmoinen näin melkein tämän pöydän kokoinen kiekko johon sitten pantiin niin kuin rinkulat sillä lailla että se pysyi se siitä sitten aina heitettiin veneeseen rauta pantiin se ankkuri sinne veneen pohjalle että se niin kuin sieltä viimeksi tuli kun sen päälle viskottiin ne rinkulat sitten soutamaan sitten hevonen vetämään sitten se lautta meni sillä keinolla
no eikö se hevonen ihan pyörtynyt kun
no eihän se siinä se käveli ja sitten se aina sai seistä sitten kun se rauta nousi sieltä pois niin sitten taas niin kauan kuin se uudestaan vietiin olinhan minä kuusitoista vuotta tuossa kyllä se oli silloin hankalaa sekin homma nythän niillä on kaikki laivat ja kelut ja jos jotkin mutta silloin kun ei ollut kuin se hevoskauppa ja kaksi venettä ei keluvenettäkään ollut oletko sinä kelun nähnyt niin ei ollut sitäkään niin ja kanget vain sitten sitä junnattiin kun se vei tästä kun otettiin tuosta missä ne on lautta on siinä meidän kohdalla se vei kaksitoista tuntia ennen kuin se oli Arvolankosken niskassa se vei kuusi kuusi tuntia tämä salmi ennen kuin se oli hevosella taas kierrätetty tästä läpi ja sitten meni taas toinen kuusi tuntia tuolla järvellä me monasti sitten kun se enimmästi yöaika oli niin kun oli hyvä keli niin me varpattiin hevonen kovasti vain sillä ponttuulla kiinni ja heiniä eteen mentiin Marjomäen saunaan maata ja annettiin mennä löllötellä itsekseen sen lautan sitten kun me tultiin niin se oli aina tuolla Nuottiniemen - kohdalla menossa se lautta eihän sitä pahalla kelillä mutta kun oli tyyni ilma nyt se virta vei sitä
minkä verran miehiä tuossa oli töissä sitten
jaa miten
minkä verran tuossa oli miehiä töissä tuossa uittotöissä siihen aikaan
eihän siinä oli ennen niin siinä oli viisi miestä kun ne oli kuumiehet silloin kun minä vain olin hevosen kanssa ajamassa mutta sitten meitä ei ollut sitten kun minä urakalla kuljetettiin kun neljä miestä ja hevonen sitä sitten viimeksi kuljetettiin urakalla että lautalta sai aina vain maksun mutta se oli ennen kuumiehet yhtiön puolesta muuta kuin minä olin hevosmiehenä vain ei se ollut silloin niin kun ei se ollut kuin viisikymmentä markkaa ja viisikymmentäviisi markkaa kuupalkka miehillä kuusikymmentä sai sitten se yksi mies joka oli niin kuin siinä sitten niin kuin peräänkatsoja joka piti vehkeistä ja kaikista huolen se sai kuusikymmentä markkaa
se oli niin kuin päällysmies vähän
niin
muistatteko keitä siinä oli silloin teidän aikaan
kyllähän minä ne muistan siinä oli niin paljon minun aikanani siinä oli tämä Nuottiniemen Armas oli ja yhteen aikaan ja Pikkulan Vihtori vainaa oli ja ja sitten oli tuota tässä Isolla-aholla oli Hiekka-Otto se oli siinä ja ja tämä Honkosen Viljami nyt Eskon isä ja niiden isä se ja ja Haapa-Eero ja Paanas-Jussi se Paanasen tuosta Mäkelästä ja ja siinä oli niin paljon niitä ja siinä se niin monen vuoden aikaan niin nehän olihan siinä nyt semmoisia jotka oli monena vuonna mutta kun ne sitten vaihtui ne muuttui toiselle kohdalle ja Pekkas-Jussi oli ja Toltti-vainaa oli ja kyllä niitä oli kyllä minä niitä ne muistan melkein ja ennen vanhoja oli se Otto Nieminen ja Koskis-Eemeli ja Kalle Rautiainen ja niitä jotka oli niitä ihan - mutta sitten niistä tuli semmoisia vähän sitten semmoisia pomoja se Rautiainen pääsi tähän Arvolankoskelle sitten pomoksi ja Pekkas-Jussi pääsi tänne Lehtolankoskelle ja Iso-Viljami Roppilankoskelle ja nyt se Honkonen että ne aina pääsi sitten vähän semmoisiin isompiin toimiin kuin ne enempi aikaa oli ei silloin veneellä ne kulki kaikki herratkin nämä oli nämä tiet että ei - ei teitä päässyt kun ne vesiä myöten niin nythän ne ajaa autolla niillä oli sitten oikein erityinen vene jotka sitten kun ne kulkivat tilillä kuukauden päästä aina niin jolla ne kulki sitten semmoinen maalattu vene ja siinä oli sitten niin kaksi miestä soutamassa herrat istui keskellä venettä
se oli vissiin tärkeä tapaus sitten
joo yhden kerrankin sitten niin niin oli jo sitten jälkeenpäin että niin oli täällä Heinostenmäen miehellä oli moottori veneessään se sitten vei silloin viimeksi niitä herroja me oltiin tuossa työssä niin ne oli tuossa salmessa niin vähän vettä niin se tarttui pohjastaan kiinni se herrojen vene niiden täytyi lähteä sitten soutamaan ne kauan siinä rassasivat ennen kuin ne pääsi kun siinä on tuossa semmoinen luoto ihan tuossa ne ei arvanneet ne päästää porotti siihen
mihin aikaan keväällä ne uitot alkoi
no ne alkoi miten sattui tuo vesi laskemaan ne ei ihan tulvaveden aikaan niin uskaltaneet ruveta laskemaan ennen kuin se laski että kyllä ne siinä välistä toukokuussa ne alkoi puolivälissä ja miten se kevät oli ja yhtenäkin kesänä meni nyt ei sitten hyvin kauan ole niin yhdeksänkymmentäkahdeksan lauttaa
ja tänä kesänä ei mennyt kuin kuusi kuulemma
eikös niitä ollut yhdeksän nytkin kun niitä kymmenen piti tulla mutta ei niitä tullut kuin yhdeksän
mutta vähän kumminkin
vähän vähän ja kylläpähän ne vähenee ihan ei niitä noin vähän ole tullut milloinkaan mutta kyllä minä ennen pahasena poikana ihan ensimmäisiä lauttoja kulki ensimmäisenä kesänä niin silloin ei mennyt kuin noin seitsemän lauttaa ja ne oli pieniä lauttoja vielä mutta se oli tuo puunhoito silloin semmoista että ne ei sitä silloin niin suuressa mitassa mitähän noita leveranssi hankintamiehiä jotka möivät vähän
niin mihinkäs aikaan ne rupesi nuo talot myymään metsäänsä
no kyllä se vielä huonoa myyntiä oli mitähän olisi tuossa viisikymmentä vuotta jäljelle päin ja neljäkymmentä niin ei se silloin vielä ollut ollenkaan tuommoista ei niitä näilläkään seuduin ollut ajoja justiin ollenkaan ne oli tuolla muualla sitten Kivijärvellä ja missä sattui aina jokin ajoi ja täällä Sapra-ahossa se oli sitten aina kovat ajot siinä oli hirveän suuret maat niin nehän möi metsää aina
olitteko te siellä ajossa
olin minä ja yhden kerran Sapra-ahon metsässä ajoin mutta se ei sitten se oli ne oli silloin jo että silloin jo ostivat puita mutta siellä oli tuttu ajatusmies ja se sitten hommasi mutta ei me oltu kuin yksi viikko niin siellä oli semmoinen kauhea tunku niin niin että ja hirveän suuri ajo niin eihän me tullut kun yhtenä yönä oli kuusikymmentä siinä Sapra-ahon sen alapuolen tuvassa niin se oli täyttä me päästiin sitten tähän Kalmarin kylälle sitten ajamaan mutta minä muistan ihan pahasena niin kun ne puhui aina Sapra-ahon metsänajosta
mitä ne siitä puhui
niin että siellä oli ajo että kun ei niitä ollut ajoja ollenkaan niin se oli niin kuuluisa paikka sitten aina missä ajo oli niin että yhdenkin kerran kun lähti täältä niin niitähän taisi olla kolme hevosta ja sitten - niillä oli tekomiehet följyssä ja kun ne viikon kiersi eikä missään ajamaan päässyt niine nimineen tulivat pois se oli sekin homma semmoista että sillähän se raha sitten niin - puutteellista oli ja kun ei sitä ollut kun ei sitä saanut edes tienaamallakaan no halonhakkuussakin kulki täältä niin tuolla Keuruulla asti että kun ei ollut töitä noita irtonaisia miehiä mutta kyllähän nyt on työtä
minkä verran siitä ajosta sai sitten palkkaa
no kyllähän se oli kyllä minä täälläkin täällä - omalla kylällä minä ajoin niin tuollakin yhtenä talvena ajettiin tuolta Mikonmäen metsästä niin se oli viisi markkaa hevosmies sai päivälle sitten kun tuli viisi ja puoli markkaa niin sitten me aina ostettiin sillä viidellä kymmenellä pennillä rinkuloita sitten iltasella sitten kortteerissa syötiin kyllä se oli vain ja ei sitä ei pidetty huonona ollenkaan kun vain viitosen tuli saamaan
se oli joskus tuossa tuhatyhdeksänsataakymmenen vai
se on niin niitä oli paljon huonompia että meni kolmeen neljään markkaankin vain hevosmiehen niin ei siinä silloin paljon jää eihän ruuillekaan mutta kun se oli se raha jollakin keinoin piti sitä rahaa kumminkin vähän saada niin sitä täytyi vain tehdä ne oli ne ne oli nuo olin minä uitossakin sitten niin monena keväänä niin tuollahan minä olin tuolla siellä Vastingilla siellä Ahon luota vietiin puita tänne minä olin tänne Syrjänmäen kohdalle asti sitten minä kolme viikkoa minä olin kaksi markkaa viisitoista penniä sai - palkkaa päivältä ja se oli paras palkka ja sitten tuolla jo toisinaan piti olla viiden aikaankin jo työmaalla ja kahdeksaan aina joka ilta kyllähän se on nykyaika kyllähän se on toisenlaista että nythän saa aina rahaa ja ja rahalla saa taas mutta silloin kun ei sitä rahaa saanut
missäs sitä asuttiin sitten kun oltiin uitossa tai ajossa noin kauempana
jaa miten
missä asuivat sitten kun olivat kauempana uitossa tai ajossa
jaa ne uittomiehet missä kylässä milloinkin - me oltiin siinä Vastingin aholla toista viikkoa ja sitten me - kun se uitto meni tänne alemmaksi sitten oltiin siellä missä sattui oltiin me mikä Lehtola-niminen paikka ja -- Pitkäsuo vai mikä siellä oli ja ihan sydänmaata se puro sieltä tuli heti heti ainakin kymmenen kilometriä että ei puron varrella ollut kyliä minkäänlaisia se ihan meni semmoisen korven läpi joka menee sitten siitä olethan sinä Humpille täältä kulkenut sitä maantietä joka menee siinä sen jota ne Heinämäeksi vai miksi ne sanoo niin menee poikki maantien ja ne meni siitä ne puut tuli menemään sitten Karstulan kirkolle
sattuiko milloinkaan mitään tappeluita noin
eikä oli ei se mikään tappelu ollut yksi - mukava juttu kun me oltiin silloin siellä Aholla viikko oltu väännettiin järveen niitä puita ja ja me sitten lähdettiin lauantaina tulemaan sitten kotiin ja me se sitten se Löytänäjärven mistä se on vanha Mölytie kierrettiin tänne Nuutinmäelle sille - tietysti sille Sapra-ahon tielle vai Nuutinmäelle me tultiin niin silloin siinä järven päässä sitten niin kaksi ukkoa niin vääntämässä tukkia järveen me hyvin likitse mentiin ei näinkään pitkältä ollut kuin tuonne rantaan kun se tie on ja se on semmoinen korea harju niin kun se oli ennen sitten kontit ja pussit matkalaukkuna niin meillä oli sitten toisella oli pussia toisella konttia ne ukot rupesi määkimään sieltä sitten kun ne aina ruukasi kun pussimiehille ne määki että se oli lammas sen selässä nyt alkoivat määkimään sieltä ne vääntö mutta kun me ruvettiin kivittämään niitä oikein sinne rantteiden päällä niin kyllä siellä ukot pomppoili ja sanoi että kyllä te tulette tänne ensi viikolla niin kyllä he näyttää teille mutta eihän ne nyt mitään ei siellä minkään sen kummempaa nauratti niin se Loukiais-vainaa se ensin kiltasi kontin selästään pois ja heitti ja sitten me jokainen tai Paanas-Jussi ei tainnut heittää mutta kyllä me jokainen ne heitettiin semmoinen jyrkkä mäki niin kuin tuonne rantaan niin
minkäslainen se pussi sitten oli kun sitä lampaaksi haukuttiin
tuommoinen oikein ja kyllä sinä olet noita jauhosäkkejä nähnyt se oli semmoinen vain ja sitten se siellä oli nurkista pantiin ne viilekkeen päät kummastakin nurkasta toiset telläsi perun sinne nurkkaan että siihen tuli nuppula että pysyi se naru siinä sitten sinne lenkki sitten jolla - vedettiin se suuhun että siitä jäi ne viilekkeet sitten se oli se suu pystyssä - sitten semmoiset ne oli ennen ja sitten kontit kyllä se oli semmoinen tapa että kyllä ne määki joka paikassa missä niitä vain pussimiehiä oli mutta semmoiset ne oli ei ollut noita reppuja eikä kaikilla ollut konttia konttihan se oli hyvä siinä kontissa oli viilekkeet kanssa että se oli selässä olethan sinä kontteja nähnyt etkö sinä ole pieniä kumminkin - noita ihan onhan niitä jossakin niin kuin koristeena
olen minä semmoisia nähnyt
niin semmoinen tuohesta tehty niin kuin virsut semmoisesta kapeasta tuohesta
oliko täällä joku konttimestari vai
olihan täällä kukas se niitä tekikään niitä teki tuo yksi akkakin teki tässä niin se oli se Sakun Hiltan äiti joka teki niitä kontteja ja virsuja ja sitten tuota sieltä Länsi-Kalmarista yksi akka teki jo niitä virsuja joka sitten kuljetti ne kuljetti kaupan niitä oikein ne tekivät niin paljon niitä että ne lähti kaupalle mutta nythän ne ei anna kiskoa niitä tuohia ne kiskovat vain metsistä tuohet sitten ja koivusta
pidettiinkö niitä virsuja jokapäiväisinä
jaa miten
pidettiinkö niitä virsuja jokapäiväisinä jalkineina
joo nehän oli kesällä taas ne oli kahdenlaisia niitä virsujakin toisia sanottiin ansasvirsuksi jotka oli niin kuin nytkin on joita joitakin semmoisia lipposia jossa ei ole päällistäkään että se on semmoinen niin ja siinä oli sitten naru kiersi niin kuin sen - ympäri niin ne oli sitten ansasvirsuja joo mutta sitten siinä oli semmoinen oikein tänne - jalkorinnan ylitse tuli sitten tuohesta oikein se konttivirsu ja nehän piti niitä kesällä ja talvella sitten - saunakenkinään tuvassa ne oli oli ihan vakituiset ennen sitten ne nuotalla kuulemma piti niitä ja kehui että ne oli mahdottoman hyviä nuotalla niistä pääsi vesi pois ja se on lämpöiset se oli tuohi hirveän lämmintä
minkäslainen tuo tie tuonne kirkolle oli
jaa tie
niin kirkolle
no se oli semmoista huonoa tietä se oli kun se tuli tuosta se tuolta harjulta asti vain tuo tämä tiekin lähtee Mahlun harjulta eikä tuota Myllymäen tietä ollut ollenkaan ne ajoi kaikki mahlulaiset täältä Muittarin kylän kautta sieltäkin Pajumäeltä asti niin sieltä oli jokin semmoinen niiden -- huono kärrytie aina sitten kylästä kylään sinne Vesipohjalle ja sieltä tulivat sitten tälle tielle ja sitten kirkolle sieltä oli matkaa rahtaamista mutta kyllä ne vain monasti sieltä hevosilla kesälläkin ajoivat pyhäaamuna sitten taas oli se venematka oli toisenlainen täältä sitten
niin tehän sanoitte muistavanne niitä kirkkomatkoja
joo kyllä minä niitä muistan tuota minä minä puhun niitä semmoisia joita en minä muista jota vanhat minulle puhui niin kun se oli tuossa kosken alla oli ennen aikaan ollut oikein venekoppelit noilla tuolta kuoppalankyläläisiltä mulikaisilta joka on siellä Hokkalan luona Mulikka niin ne kulkivat kanssa tuossa sitten niillä oli tällä järvellä vene ne menivät ja sillähän ne sanoo eihän ne enää sitä sano mutta ennen sanoivat siinä Nuottiniemen takana joka on se lahti siinä josta nousee semmoinen tie niin sillähän ne sanoi Mulikanvalkamaksi sitä että kun siihen ne mulikaiset aina tuli veneillään siitä sitten kävelivät Riekonrantaan ja siitä sitten vene mutta silloin ei enää minun aikaan ei kulkeneet niitä mulikaisia muuta kuin tässä oli siellä oli sitten Marjomäelläkin oli vene siellä Riekonrannassa kummallakin Marjomäellä ja Heinäpurolla ja Arvolalla siinä se siinä lahdessa jossa oli se mikä se on se - Eino se Liimataisen mökki niin se toissilmä niin siitä Riekkoon päin niin kun oli se semmoinen hietikko siinä niin se oli siinä sitten venekkoppeli semmoinen hirveän pitkä johon vedettiin veneet ja siitä noustiin sitten maantielle ja harva se pyhäaamu että ei sitä vain en minä ollut mutta että kirkkomiehet kun ne tuolta Lamminrinteen puolelta asti sitten tulivat niin niitä oli monasti jäi toinen puoli siellä Riekonrannassa että eivät sopineet veneisiin niitä oli niin paljon
pitikö niiden kääntyä takaisin
no mikäs siinä takaisin kääntyi eikä ne monikaan lähtenyt sitten sieltä rahtaamaan Hännilän kautta
olko ne veneet kuinka isoja
se oli viisisoutuinen vene että siinähän nyt niin kuin siinä Marjomäen veneessä niin että siinä kymmenen kymmenen airomiestä kun se oli aina tuota kaksi istui rinnattain ja aina yhdellä tuhdolla niin siinä oli kymmenen niitä olihan siinä sitten taas sitä joutilasta sai olla pahasia siellä kokassa se oli pitkältä sitä kokkapuolta tyhjiä sitten taas siellä perämiehen edessä sai istua että kyllä siinä tuonne - viisi-kuusitoista henkeä meni
lähdettiinkö sitä silloin pyhäaamuna vasta
joo pyhäaamuna ei ne lauantaina niillä veneillä menneet kyllä niitä meni lauantaina mutta ne meni - muilla kyydeillä kirkolle joka sehän oli nyt helluntailauantai ja - helatorstailauantait ja juhannukset ja ja sitten ne niitä oli mikonpäivänä mutta en minä mikonpäivänä enää oli niitä siellä oli kauhea tunku kyllä minä muistan kun sieltä Haapajärven kylältäkin asti kun ne patjutti sitten että kyllä siellä oli niin tiet täynnä silloin lauantaina aina semmoisena niin kuin helluntaina ja sitten kun siellä oli aina sitten siellä Matorannassa niillä kerran vuodessa semmoista jota ne sanoi kesäjuhlaksi semmoiset suuret juhlat kyllä siellä oli niin kauheasti sitten Karstulastakin ja ne Haapajärven kyläläisetkin siitä Saarelan kautta sydänmaata vain jalkakaupassa kyllä minä yhdenkin kerran minä tunsin sieltä nyt muutamia niin olikohan ne jokin se oli että oliko siellä se helluntailauantai vai mikä
mitenkäs kun sinne lähdettiin kirkkoon pantiinko sitä heti niin kirkkovaatteet päälle
joo kyllä silloin pyhäaamuna mutta niin sitten ne heitettiin pois kun kirkosta tultiin niin heti joo ei niitä ollenkaan niin pidetty minä nyt muistan niin niitä nyt kun oli meillä - parempi kun oli renkejä ja sillä lailla niin niillä oli sitten verkavaatteet ne juhlavaatteet niin ne heitti pois ja sitten ne pani semmoisen liinaisen paidan päälleen palttinapaita oli silloin niillä kirkossa kirkolla semmoisia toisilla oli sitten vielä palttinasta ja sitten oli sertingistä tehty tähän tämmöinen niin kuin kaulus ja tähän semmoinen pikkuinen kappale tähän eteen että se oli muka sitten siinä oli että sen housunnuppiin pani että se pysyi suorana sitten
minkäslaiset naisten vaatteet oli
no se oli sitä pumpulikangasta omatekoista ei silloin ollut ostokankaita mitään kesälläkään niin ne kutoivat itse sehän oli palvelijoillakin niin sehän oli niin se leninkikangas kaupassa heti joka kudottiin ja palttina kudottiin ja ei niitä ostettu mitään sitten vielä sitä nelivartista annettiin hantuukia ja ja kaikki ei silloin - ostanut - mitään no kengät teetettiin kanssa niin nahat - ruukkuutettiin ja sitten suutari teki kengät kaikki naisille ja miehille ei silloin - ostokenkiä ei minä olin jo iso iso ihan - aikamies melkein jo niin niin kun ensimmäiset rupesi noita sanovat patiiniksi niitä jotka tuli niissä oli semmoinen kumi kahden puolen tässä joka antoi jälkeen miesten kenkiä ja sitten samanlaisia oli lasten kenkiä kanssa
minkäslaisia ne suutarin tekemät kengät oli
no ne oli semmoisia nauhakenkiä niissä oli ruojut ruojut ja nauhat niissä ja ja naulalla oli naulattu pohjat ja sitten joka tahtoi vielä niin oikein narisevaa niin sitten piti panna tuohta sinne pohjien väliin sitten joka oikein narisi kun käveli
olko se komeata sitten
no se oli komeatahan se oli sanoi sitten että kyllä sillä on niin narisevat kengät että tuommoisesta hienosta vasikannahasta ne naisille ne kengät tehtiin ja talvella sitten taas oli ne ruojupieksut naisilla niin kuin navettakenkänä jokapäiväisinä samanlaiset semmoiset ruojut jotka nauhalla ja pieksut silloin ei ollut vielä ne oli - silloin ensimmältä yksipohjaisia ja tämmöisiä eikä kahdelle neuleelle tehtyjä se oli yhdelle neuleelle tehty ja yksi pohja ei siellä naulattu pohjaa sitten vasta - paikkoja punontaisen kanssa neulottiin pohjan ale kun ne rikki meni
eikö ne pian kulunutkin ne yksipohjaiset
no ei ne talvella kulunut kyllä se oli kevyinen sitten ja mahdottoman - lämmin ja liukas sitten miehet piti paljon talvella kurpposia
minkäslaisia ne oli
no ne oli semmoisia kanssa niin elukka kun lahdattiin niin siitä otettiin tuolta koivista sitten tänne polvea myöten katkaistiin ja ne semmoisena puun päällä sitten venytettiin ja kuivatettiin että niihin tuli se semmoinen kärkikupura tuosta - sitten vanhoihin kengänvarsiin vain päälliseen ja panihan ne uudenkin - neulottiin sitten se oli kanssa mahdoton lämmin ja kevyinen talvella pitää
missäs päin niitä suutareita täällä oli
no niitähän oli silloin suutareita tuossahan Mäkelässä asui yksi suutari se joka oli siellä Anttilaan meni ja sitten oli yksi sanoivat suutari Jussiksi joka oli semmoinen sillä ei ollut paikkaa tuon etkö sinä kyllähän sinä Rannan Jussin Hiltan muistat sen isä se oli semmoinen nyt ihan että noin kestinä oli aina kylissä ja kulki ja ei tällä kylällä sitten muita suutareita ollut tällä kylällä kun ne kaksi mutta sitten oli taas täällä kulki sitten tuolta Länsi-Kalmaristakin se Konttis-Taavetti ja sitten sen poika ja näitä nuorempia sitten tämä Manula sanoohan ne Manulan suutari se polkupyörämestarina Manulan se oli kanssa se teki suutarintyötä ennen nuorena ihan järjestään ja sitten joka - siinä Ylätalolla asuu se oli niin että ne oli niitä nyt näitä nuorempia suutareita nythän niitä ei ole sitten enää missään eihän ne tee ollenkaan muuta kuin tuolla kirkolla on
vietiinkö ne kengät suutarin kotiin tehtäväksi vai kiersikö ne
ei ne ruukasi noin tuommoisissa isommissa kylissähän nehän oli kylään tulivat ja siinähän niiltähän meni kauan ennen kuin ne oli kaikki niin kuin tuossakin Marjomäessä toistakymmentä henkeä oli niin ennen kuin ne oli kaikille tullut kesällä ja syksyllä oli se suutarin pito keväällä oli se kesäkengän teetto ja sitten taas syksyllä talvikengän teetto
kahdet kengätkö sitä vuodeksi tehtiin
niin kahdethan ne meni olihan täälläkin nyt niin minunkin aikaan täällä Pellonpäässä kyllä meilläkin suutari oli nahka suuri lehmännahka se meni kerralla kun ne oli nuo nuo kaikki kaikki jo semmoisia että ne kenkiä tarvitsi toiset isompia toiset pienempiä minähän annoin tiedä onkohan ne tallessa tuonne Hiljalle niin kun minulla oli tuo - Sanni Sallin kengäthän ne taisi olla niitä nyt semmoiset tuon mittaiset jotka on täällä tehty semmoisesta nahasta ja sitten ne teki niitä niin noille lapsille niin monenlaisia kääntelivät niitä että ei siinä neuleita tullut niin minä pidin niitä nyt menneenä talvena minä annoin tuonne Hiljan talteen kun minä säilytin niitä sitten jäivät silloin - tuone Pellonpäähän niin minähän pidin ne tallessa kyllä ne on - minusta oikein mukavia kun niitä semmoisia joitakin vanhoja näkee minä olen - hyvä niitä säilyttämään mutta eihän ne nuo nuoret niistä välitä mitään minulla oli siellä niitä mutta minä en ole niitä löytänyt että mihin ne on heittänyt niin - huoneen noita puukenkiä joita oli tässä sota-aikana tuo Sahi antoi kun ei ne enää mennyt kaupaksi niin se antoi minulle oikein isot sitten ihan ne oli ihan uudet ei niitä pitänyt kukaan niin minä vein sinne ja että onko nuo heittänyt ne hukkaan minä ajattelin että saahan nuo olla että näkee - nuori polvi vielä että minkälaisia on pidetty
ne ei nuoremmat osaa vielä antaa arvoa ennen kuin ne
ei veikkoset kylläpähän se on semmoista että kun se vain semmoinen aika kun se silloinkin oli sota-aikana niin kyllä niitä oli noita naistenkenkiä tuolla tienvierukset täynnä kun ne hajosi välillä - jalasta näet kyllä minä monessa paikassa täällä kun niitä vielä tuolla seurantalolla kulki noita nuoria niin eihän se no minkä sille teki kun se kerran hajosi ja katkesi sieltä niin poishan se oli heitettävä jalasta
mitenkäs sitten räätälit oliko niitä täällä
no räätälit samalla lailla keväällä keväällä neulottiin ja sitten taas talvella kun se tuli sarkaa sarkahousuja ja sarkanuttuja ja jos sattui turkin korjuuta niin ne oli syksyllä sitten semmoiset mutta sitten se oli se kesäkangas josta tehtiin aina keväällä naiset kutoi sitten niillä oli aina työtä siinä kun ne sitä mallia katseli kyllä ne kävi aina toisissaan katsomassa niin niin että minkälaista on sekin oli niin kuin mukavaa olevanaan kun osasi semmoista - mukavaa tehdä sen kuvion ja värin
olikos teillä tuolla Marjamäessä renkejä ja piikoja
oli oli siellä silloin
minkäslaiset ne piiantyöt oli
no se oli semmoista karjaa katsoivat ja sitten tuota syksyllä - liinoja ja pellavia loukutettiin ja sitten ne niitä puhdistelivat ja sitten kehräsivät niin oli välistä kuusikin rukkia sitten noin iltasella siinä takan edessä rivissä kehräämässä sitten kehräämään niistä lankoja ja villoista lankoja ja kun ei silloin kun se oli kaikki vain että se oli täällä kotona tehtyä mistä sitä - valmistettiin että ei silloin ollut sukkiakaan ollenkaan ostaa ne oli sukat naisilla ei ne ollut pitkät ne oli tuohon asti ja sitten siteillä tästä polven alapuolelta ne oli kiinni no sitten sitä sidekangasta oli tehtävä kanssa että niitä siteitä oli ja kyllä se oli sitten veikeätä tuollahan on tuolla Jukan huvilalla niin kun se on tuolta Marjomäestä löytänyt niitä niitä - sidepirtoja jolla sidettä kudotaan semmoisia nostetaan noin ja sitten se on tikkujen päällä se sitten kun se aina pistetään niin kuin kankaan väliin mutta sillä nostetaan se on semmoinen pirta sillä nostetaan aina ne - toimet että ne sitten vaihtuu siinä oli sitten juovikaisia monenlaisia lankoja siteetkin ne piti olla sitten semmoisia jos jonkin mallisia hampaille ja juovia ja
minkäs verran ne piiat sai palkkaa
no ne oli tuolla nyt viimeisinä aikoina taisihan se olla taisihan se olla sata markkaa vuodelta mutta minäkin muistan siinä - että minä olin jo vähänläntäinen kun se oli neljäkymmentä markkaa sitten oli ne kahdet kengät ja ja sitten se - leninkikangas ja kuinka pitkältä sitä oli sitä palttinaa sitten paitakangasta ja sitten nelivartista ja olikos se kilo sitten villoja ja sukka-aineita ne oli kaikki sitten talosta annettava mitä siinä tarvitsi sitten semmoinen se oli se rahapalkka sitten kun ne sai kekrimaanantaina palkkansa niin sitten ne ruukasi tiistaina eli keskiviikkona ne lähti sitten sakilla sitten kirkolle ostoksille rahojensa kanssa sieltä Riekonrannasta ottivat veneen ja että niitä kun niitä joka kylässä oli niin niitä oli kymmenkunta ja sitten ne sieltä toivat mitä mikin toi semmoiset oikein etevät ne toi - takkiaineet ja sitten ne teki silloin irtausviikolla tuolla Marjomäessä oli semmoiset puut oikein - täkintikkuupuut pookapuuksi ne johon levitettiin täkki ja siitä sai sitten noin alitse pistää kun se oli semmoiset kaiteet vain jonka - ne siellä sitten tekivät ja sitten talkoolla sitten kahvia keittivät ja rinkuloilla rinkulakahvia joivat ja puhuivat mukavia
mitä mukavia ne puhuivat
no kaikkia mitä nyt noin niin kuin nyt nuoriahan ne oli niin kaikkea semmoista -- leikillistä ei ne mitään semmoisia nyt erinomaisia puheita ollut mutta niin kuin sitä ruukataan sanoa jotta puhutaan mukavia vaikka ei ne niin erinomaisen mukavia olekaan
kertoiko ne mitään tuommoisia juttuja tai satuja tai muita
kyllä ne semmoisiakin sitten ne ruukasi pitää sitten jossakin sitten niin semmoiset tanssit silloin irtausviikolla joo kahvia keräsivät sitten - sakilla panivat vähän rahaa jolla ostivat että saivat juoda että ei siellä mitään semmoista ollut että ne olisi pääsyrahaa eikä kahvi maksanut mutta se oli se oma porukka sitten että ne joivat kahvia ja ja pitivät lystiä taas
mistäs ne soittajan saivat
no niitä soittajiahan täällä oli niitä oli näitä Girsenin veljeksiä ja niitä vanhempia joita tämän Ahdin veljiä ne oli niitä vanhempia niitä oli täällä Muittarin kylällä - ja olihan niitä aina mitä niitä oli sitten oli yksi se Tiinan Vihtori viulunsoittaja ne asuivat tässä täällä Lamminmäessäkin joka oli hyvä viulunsoittaja kanteleensoittaja oikein
minkähänlainen palkka niille soittajille piti maksaa
no en minä tiedä ottiko ne palkkaa ne taisihan ne niin kuin kerätä sitten jotenkin että voi markka ja pari karttua - viisiä pennejä sitten niin ne pitivät semmoisia aina nurkkatansseja sitten niin tuolla Muittarin kylälläkin ja kyllä niitä oli täällä Lehtolan kylälläkin niin kun ne maksoivat kaksi markkaa sitten taloon niin sitten saivat tanssia - Kuikkalassakin niin kyllä - ne sai siellä tanssia sitten kun vain ja täällä taas oli tuolla missä tuo Niittylän paikka nyt oli niin siinä oli siinä silloin asui se Lehtola poikia niin siinä oli iso tupa niin siellä oli kanssa vaikka milloin meni niin siellä sai tanssia ja Kalmukoskella taas silloin kun Janne Amerikassa oli niin kun oli se vanha niin no siellähän ne tanssi kanssa melkein joka pyhä
mistä asti sinne nuoret kerääntyi nyt vaikka Kalmukoskellekin
no niitä meni täältäkin Lehtolan kylältä ja kyllähän niitä pian kerääntyy aina taas sieltä Saunapohjalta ja Koskenkylältä kyllä niitä pian aina karttui että se kävi päinsä
olitteko te milloin
olinhan minä monasti siellä